موږ هغه وخت کولای شو چې خپله شتمني زياته کړو چې هرې یوې روپۍ ته فکر وکړو او هغه په خپل ځای مصرف کړو او هر وخت موږ یو عاید ولرو او دېته فکر وکړو چې دوهم عاید هم ورسره ولرو. هغه وخت به زموږ شتمني ډېرېږي.

کله چې زه ماشومه وم، پټ پټوانې مو کولې او <hesitation> جز بازي ورته ویله. هغه د شما، زه د افغانستان په شمال کې وم؛ هلته به جز بازي، یا زموږ په خوست کې ورته چغۍ چغۍ وايي، هغه به مو کولې.

که غواړې بريالی شې نو په خپلو پريکړو کې له حوصلې او تدبير څخه کار واخله